Nigeria pegua reta jembiu jaeko tata omoje gatu picante, el suya jae jokua jaereta jouva, salsa con pescado, jae kua kuareta jaereta y jembiu.